Yëdun xa'ajpë amaxa'an am paciencia pues mëdaj pyëch ëch yëdun kuch dun ti'i dun na nuk juyaynkoch dun nuk mayn jech juyam koch jedun nuk yaj nakadakyë je'e bi'i cho'u koch jedun nuk kukonëy kabach jedun jo'ot adëchë jaix pëch este uk jedun, pues mëdajpyëch este jedun.